One no ako ome evao akpo me no me ro rie na me nya lele ekpele igbensu hu igbensu no a re guegu a nya vre ave muo iguegu e gu ano me lelia hi me te gine lele owo yene eri me re lele owho gwo ho mere ta ekpele me re lele guigwe gu hu me re ta ekpele eme erume ro eriagine wune ome m te gine le edhere na me tw leedhere na me gine ote gine wo ome te uwo kede kede me re ro le kpsho ohwo yina no ne ome fio edhere yena keme na avabo ye me ha sa te uwo wo ere ufono o rer jo evao akpo na ate ta eme ke owhe we ve yo ate ta eme ke owhe we ve yo eme kpobi no ata keo whe lve re ye eme kpobi no a tra ke lowhe evao akponana were reye keme na ababo one no a ke owe we re sai yere uzuazo ra hauzuazo no me bi yere ni ne na one no ane ome a jane omeno mef gine lelie ofe be gine nyaieedhere yena ababoeri na me sa te uwo ho kofio eri whe je rue no kpobi no one owhe one one no a ne owhe ete kieho ha whe re sie bu one na ano ome ko oye me ro na ke eri ole me ro owhu akponi na one no a te no owhe kpobi kareghoho kareghoho re who nya lele le ire su owhe te uwuo te je su owhe te uwuo wo ve lele o gbe su owhe te uwuo ho <hesitation> ere a le ome fiho me je be nya be lele ole na ole na o te bi gine su omie te uwuo <hesitation> keme na ababo ole na me sia te uwou ho me nya nya nya nya ole na o re su ohwo kpobi te uwuo ole na o re ghale owhe ole na oye ho ole na no o re su owhe te uwuo ole no who re nya who ve lele ole no who nya who ve lele te uwuo ole na ole ole na ole ole na ole ole na ole <hesitation> lele edhere na. Edhere na ore su owhe who ve lele te uwuo nana ho ogaga na me be ne owhe fiho edhere no who re nya wo ve nya te uwuo that is wo lele ikpehre igbegusu hu wo lele eme akoto ho wo lele igbeyusu no i e vovo ho igbeyusu no i re tho uji hi who lele igbeyusu no i re kpe ohwo who lele igbeyusu no a re wo emeti fare fare he who rie onya nya wo nya fiho edhere oghene we ve nya wo ve te uwuo <noise> wo ve nya who ve nya <noise> who ve nya nya o ye me be le owhe fiho na edhere no wo re nya te who ve nya te uwuo edhere no o sai lele owhe te uwuo edhere oghene no who re nya who ve nya te uwuo keme na ababo oware ovo no wo sai ru evao akpe rai o rie hie ole me ro owhe nya lele edhere oghene edhere no o re si uzazo se owhe edhere no edhere na oye ho edhere n. edhere uze̠me na edhere usiwo ijesu we̠re̠ nya whe̠ re̠ nya te uwo, edhere oghale, me̠ e̠ owhe̠ edhere na whe̠ te nyai whe̠ te nyai whe re nyai te uwa edhere na whe te nyai whe̠ re̠ wo ughale edhere na whe̠te̠ nyai whe re ja ye who ogho̠gho̠, edhere na whe te nyai where̠ ja ye wo erawero, kemu ma e̠me o̠vo ote̠ ke̠ o̠mo̠ no owo areghe̠ e̠me̠ o̠vo te ke o̠mo̠ no̠ owo eneghe̠ e̠me o̠vo me̠ be fa ke̠ owhe na ho̠ nya edhere na, whe ta nya edhere na we̠re̠ te uwo